Enjii wiret worŋoo kaa wiret woroŋndaa kaa, enjii wiret woroŋdaa sasalaa nu, enjii wiret worŋoo gas wirii nu nenee, waagu nu gidaynu ŋuŋtiŋ, am adaynu mbir sun kaa aday n̰ee enjii yak gas kan wiret woroŋndaa, waagu nu tiŋ zaata ke barik tenek muhin gu tene, hin enjii yak sasalaa wiret woroŋndaa waagunu, enjii nduykaa laŋirnu halas dum ti. Gas melee waagunu jaa lutok n̰arnuti, haa enjii yak wasa wiret woroŋdaa waagunu, salaa nun taanu wiret worŋoo enjii kan tii tan, yikee nun tanu wiret worŋoo enjin kan tii tan. Annaa tika ti enjii yak wiret woroŋdaa waagunu, tiŋ barii tee tenee yak, dor tenek teelegu ta, drep ti n̰ee arnu, wasa met enjii yak gas melee waŋgu kaŋgu waja tisee too indi, gas wavgu laŋan irte, laŋirnu waja ndudurfonte, annaa tika gas melee waagunu, n̰aa n̰ar tabuk fiŋ zoŋoo, annaa tika enjii yak gas naa waŋgu laŋte anna tika. Enjii wak yak saakit beetir naa waagunu, ŋan̰a maŋtee nu aŋaa muhim ti wasa ndrekee ne ndrekee nenen muruu taama, kijak zitee giday enjii yak gas naa waŋ kan ta, kijak zitee walaa, wala enjii yak jaa aadii waŋ kan ti kijak zitee taa, laala enjii yak aadii waŋ kan ta kijak arte, kijak orŋoonu tiŋ kaa barik tenegin tii tee laakin gas naa kan taanu laala. Waagunu gas waagunu bee yowoo naa windriyar taanu awsandi, dor yak jaa enjii yak sasalaa waagunu teelegu met tiŋ nokoy tik teeletan. N̰erek ndriitee giday enjii yak aade naa waŋgu ti n̰amunte, chayee ndritee giday enjii yak aade naa waŋgu ti n̰amunte, karn̰ii guyetee giday enjii yak aade naa waŋgu ti n̰amunte, jaan̰ii luka tee giday enjii yak aade naa waŋgu ti n̰amunte, kujik ziŋtee giday enjii yak aade naa waŋgu ti n̰amunte, wuraa kurutzoŋtee giday enjii yak aade naa waŋ kan ti kurut zoŋte, gas naa enjin kan met wuraa kurut suŋun taŋ beni zitaa, laala ila bes enjii yak sasalaa waŋ kan ti, annaa tika enjii sasalaa waŋ andaka, hedimak yak jaa indrii waagunun aŋaa muhim nu ti. Annaa tika jaa am enjii yak sasalaa waŋgu ti aday, kadaadin ti kakay kaa enjii sasalaa waŋgu ti jul n̰amunte, walaa gas melee gasas gin n̰aaman kadaadin akay zitan. Ille yowoo nun ti gas melee waŋgu n̰aamaa kaa, enjii yak jaa aadii saasalaa waagunu ndrep tindite, n̰ee fachan waagunu, gas melee waŋ wuduu nun wala kamaa niye masalan yaanii, yaŋaa yak jaa enjii nduyka nduytee, waŋ kay annaa tika ti enjii yak sasalaa waagunu tiŋ nokoy kay. Tika am enjii yak sasalaa aadi naa waŋgu enjii yak gas melee nun ner aŋaa oŋon̰i, chan enjii gas melee waagunu eleŋ kaateri, gan̰aa gan̰aa ti tara annaa taa waagunun jaa fiil tenee nduunun naanu n̰ilii ti. Kaŋgu enjii aadi naa waŋgu nambaynu wasik masalan taŋ turŋa, enjii gas naa kan kuytee walaa, enjii yakaadi kan ti kuytetaa. Laala enjii yak aadi kan tieyi barik gin dum luytee ti, enjii aadi naa waŋ lokoynu andaka tiŋ chadar nu kaa, hadar nu kaa, n̰en kaa, almaŋ nu kaa, lutoo erniŋee kadaaden naanu kaa, kuchkuchee nu kaa tojomjee nu kaa, siljee nu kaa, gormboljee nu kaa, lutok irik ke enjii yak aadi naa waŋ kan dittir ti raba tire, enjii yak gas naa waagu nu ile kaynu wan awsandi behimek hatan n̰uk wak zaata ke tiŋgu taŋtan annaa tika ti enjii yak aade naa waŋgu ti maŋ maŋan̰I enjii yak jaa gas melee nun ner.